Izy koa zah olo farany tavela ambon'ny tany aketo, <hesitation> zah tsy tsy mamono tegna fa mitety tany, mande <hesitation> mande lavitry faranze vitako, mihignana faranze raha laniko, mihinana hagniny zah, <hesitation> mitondra tômôbila zah mitety tany, <hesitation> mitety tragno, alaiko raha jiaby tiàko ambonin'ny tany.